أتمنى أتمنى لو كنت أعرف اللغة الصينية ، لأن الصين بلد عريقة كتير، اللغة التركية <hesitation> تركيا بلد عريقة بلد كبيرة الإنجليزية أتمنى لو أعرف الإنجليزية لو أعرف أتحدثها لو أعرف كل شيء عنها.